Un ɲa bio un ɲa bio ba wara un ɲa bio ba wara baro oyi vɛ we bedeso bɛ tawɛ an no <hesitation> ba'a sabia ba'a sabera bie ba wa woro le amu mu bɛ bo me bɛ lara ba wo ba'a ni nɛ mina awa a wa ja a wa be ja don mi bɛ can ba be mi bɛ can ba be